Aƙan wem ɗoƙ peleu gnong pedeu fwat, parran mundi parra peleu pirpidau konvoi gbummo, are ɗoƙ are peleu <noise> are gbonong are pedau are fwat, are paranmundi are parrapeleu are pirpiɗau are konvoi ƙupeleu. Kuepeleu ƙn ɗoƙ, ƙupeleu ƙn peleu ƙu peleu ƙan gbonong, ƙu peleu ƙan peɗau, ku peleu ƙn fwat ƙupeleu ƙn parran mundi ƙupeleu ƙan parra peleu, ƙu peleu ƙan pirpiɗau yashiƙu nung.